Kalaro na mengen ta manmanik, a tenei vauk ke a susui ke <hesitation> ko sui ta ri saka manmanik kio maramarak tenei vong o tenei ias. Tenei vong <hesitation> a napa arai ani manmanik ko maramarak tenei vong, keve manmanik ke voiang nang kuai si, na kag ta kun to no to alak a napa arai niria <hesitation> kauvek teneivong, ko togon a maramarak using mang ke taun ko togon a ulen ko serei, ri kauvek kipang osongon singina. Na taun kipa angosongon kio maramarak <hesitation> ni si tenei vong. Na malikom <noise> tenei vong kapa ko maramarak using ka pasal pulakai a ka angan a uai i ei si taun ri ei kio uai. Ko luk a keve uai i ei a ka kamung pulakai tatana na ka pasal tatana. Mang manmanik kapa kapo kun maramarak tenei vong pusi. Using tenei ias ka marangan using ka rot palau. Tenei vong ka maramarak using ka pasal a ka sabonai ani kana pok asi angan na kalapa angan ia. Na ko arai nia ta tenei vong kana taun luai ipo vil pok na agusa alava. Asukang a Keve manmanik ke, kakag ta kun to alak a napo arai nia na napo sabonai niria ta io keve manmanik ke, teneivong kio maramarak singina ki pasal pulakai na ki sabonai ni roron nei- na val kauvek, <hesitation> pusi, malikom. Mani ke na malikom kio kin ia ta malikom, ko maramarak using ka to, ka kamungai niri bil. Na mang ke taun kapa, malikom kapa angkuai si ka vil a mang keve akanangai voiang <hesitation> tara ri vap tarapo anguai si tara kinle na mang keve amalmalangasai si bil ke na malikom tenei vong. Asukang kapa si kauvek na mangsa keve manmanik. Nang palau kalaro!